الرى المناسب مانكتروش من المية مرة ولا مرتين في الأسبوع على حسب النوع، الضوء <hesitation> لازم نحطها في ضي <hesitation> في مكان يعني توصلها للشمس، وتنضيف الأوراق ومسحها من الغبار، <hesitation> تسميد مرة فى الشهر باش تكبر بصحة.